. Dhxigahdzi tuhbi dxi´yi, nác nuunbuah dxi´yi, este na´pah bwin ma rua yídziba, nu tahpa ñaa´ma, nu dxiahga´ma, nu´cola´ma, nu bizlóh´ma, nu rúa´ma, nu la´yih´ma. par ga´uma, dhxigahdzi chín na´pahl´ma pues na´pah que dxilu shcwa´han, dxilu yi´dxi, garah´ti cosa, dxíshaa, garah´ti nichxí, o chegahpal´ma rua dahán, tín. par ga´uma dxíshaaín´ra, par ga´uma, par gah´ca chula´ma, garahti nichxí, yah dhxígah dxi´yi ra´dxuyi´ma par ga´u bwin´ma, par dhxígah chín ga´pahl fiesta. ra´dxuyin´ma par este gacah´ma buel´dxie o gah´ca´ma caldu, ninchxídzi shca´dzil yih, dhxígahdzi gun, igualgahca gun nuunbuanh´ma, nu tahpa ñaa´ma, nu´cola´ma, nu bizlóh´ma nu dxiahga´ma, nu este dxíi´ma, nu rúa´ma, nu la´yih´ma, nu par ga´uma dhxígah shcwa´han, dxíshaa, yi´dxi, nu bwin hasta dhxóbah rudiꞌhi ra´uma. tín gah´ca chula´ma, tín chín gui´chxínluh´ma dhxigah del mas tuh boda, tuh bautizo, tuh quince, shi´sh gu´nluh, quince año, nichxí ra´dxuyin´ra gui´dxaínluh,. par rdxiínnluh´ma, tín par gah´ca´ma comida, ga´uh bwin´ma, ya dhxigahburrah ra´pah bwin´ma rua yúhu par ra´u, dzi chxí dza nuunbuanh burra, nnah nu´gahca´sa tahpa. ñaa´ma, nu´cola´ma, nu dxiahga´ma, nu rúa´ma, nu dxíi´ma, nu garahtí, nu rua sdxán´ma astáh dxhun´ma, garati nichxí tín par este Gudzu´luh ñizah loh´ma, ga´uma dxíshaa, ga´uma dhxóbuiín, dhxigah bwin nin nadxi gui´dxaiñin garah´ti nichxí guniꞌluh ga´uma, ya burrah: ra´dxuyin´ma par dhxigah chee bwin. ria´dxialuh yaga, cheeluh dahán, dhxigah´n dxhíu chee´ba che´dxiaba yaga, este che´nehba machete´ba che´nehba du´ura nin cohoba´ba la´nh burrah´ba par chín dzie´ba. ya maan lo mismo´ma, nuunbuanh´ma dhxigahca nu tahpa ñaa´ma, nu´cola´ma, nu dxiahga´ma, nu bizlóh´ma, nu garahtí, nu dxín´ma, nu ruá cuhirgi´ma par dxhun´ma,. garahti nichxi, ra´dxuyin´ma par guah´ma yaga, par dhxiba bwin´ma, par dhxigahcheel lo dahán´luh, par guah´ma yi´dxi´luh guhzian o del ñisaa rudza´ra bwin. dxhiempa riúu guiñaá, rudza´ra bwin ñisaa, dxhishi, dxhisi shñihra bwin ca´dxi guyun ruá´rahma bachxi si´aahma rua yidzima, de nichxi ra ra´dxuyin garahti. ya dhxigah dxídxi, nuunbuah dxidxi, nu chiopa ñaa´ma, nu bizlóh´ma, nu shchxiúgahma par ga´uma, ya dhxigahdxidxi ra´dxuyinma par cuah´chima dzitáh buidxi, par ga´uluh. tín chín guichxínluhma dhxigah chula naróoma ga´uluhma ra´dxuyinma par garahti cosa chi, dhxigah si xiitu, xiitun na´pah luhma rua yídziluh par gusihama, núu biziíhn. ra´uma guragu ra´uma chiucara maan biuyin nin réh´ra garati rusihamaya, dhxigah bwecu ra´dxuyinma par dxianma rua yídziluh dzi chxí gahca nuunbuahsan bwecu. nu dza tahpa ñaa´ma, nu Nu bizlóh´ma, nu´cola´ma nu, ya dhxigah bwecun napa bwinma rua yuhu, tín dhxigah bwín dxhíun chín cheebah dahán a bah zenebah bwecunma tin naahma compañerun rieh ne. bwinma dahán, ñicha ra ra´dxuyinra gui´dxain o dxianma rua yídzil, par gahapa´ma si del dxi bwin ama guduxaa’la aih za´hanma chuuhte´ra bwin rua yídziluh, dhxigahdzi buidxi, nuunbuah buidxi, buidxi guzahan, buidxi nguhla, nu chiopa´ga ñaa´ma, nu shchxiúgahrama, nu bizlóh´ma, nu par ga´uma garati nichxi, gudi´hiluh, dhxigahdzi buidxi gudi´hil dhxóbuhin, chín muerdoti sbachima luesi bachima dzitáh buidxi, gudzo´ba buidxi nguhla guiyáhc buidxi gusan tin par este, gacah gu´nma dzitáh buidxi tin chin dzobalo cuachima ya este par dzitáh buidxi dxinan dzacasa par gachi nuhun dxidxinlu, nuhun buidxinluh, ya de. buidxi chín guchuoluma rua yídziluh binechu tin chin nahama biuyin runi’hi bwin alimento ga´uma, ya chin nahama chiopa bwe´u tahpa bwe´u chxíchxi guni’hiluh. dhxóbuin guni’hiluh cóhbuin ga´uma tin chxíchxi gacah chula ma tin ba listru nuhma ra´dxuyinma par ga´u bwinma garahti nichxi; ya dhxígah cu’chi este, nuunbuah. cu’chi nu tahpa ñaa’ma, nu cola ma, nu bizlóhma, nu dxiahgama, nu la´yihma, nu ruá’ma par ga’uma, chin nadzilu gui´dxahinluh dhxígahdzi cu’chin racah ra’uma. dhxóbuin ya este riho granillo Racah ñizcóhba re´ma ya núu bwin néh cóhbuin néh, néh dhxóbuin néh runiꞌhimara’uma tín dzi chxí chula ra’ro cu’chi tín par chín guichxínluh ya náhama ga’ulhma;. dhxígahdzi chiva nuunbuah chiva, nu tahpa ñaa’ma, nu lohma, nu dxiahgama, nu ruá’ma, nu la´yihma, par ra’uma, ya dzi chxí gahcaza chivuhin na’pah que gahapal’ma. rua yídziluh, este gudiꞌhil dhxóbuin gudiꞌhiluh yidxi dzilu shcwa´han ga’uma dxíshaaín ga’uma garahti nichxi tín par dhxígah chula gacahma naróoma ya dhxígah. chiva chivan nguhla chiva gunáhc rañihnu chinva nguhladzi tsiba guiyáhc chiva gunáhin tín par rihu dxíninma, tín par gahcama dzia´hn, tín chín guichxínluhma ya. náha listruma par ga’ulma o par guto´luhma shichisi chin shchxínluh; dhxígahdzi cuneju, nuunbuah cuneju, nu tahpa ñaa’ma, nu bizlóhma, nu dxiahgama, nu ruá’ma, nu garahti par ra’uma, nu la´yihma, nu, chin ra´pah bwinma rua yuhu par gacahma abundar tin ayiih shca´dzi bwin dzi tuh cuneju nguhla cun tuh cuneju gunáhin tín. par chu dxíninra’ma par gacah dzia´hnma, ya dhxígah cuneju ra’uma bichxi´ushi ra’uma zanahoria ra’uma este dxíshaa garahti nichxi ra’uma tín nuhu bwin chín shca´dzi. ga’ulh tuh cunejunluh luegusi gucahma gudxiínnma tín dhxígah chulama